Ny karazana vorona misy eto amin'ny firenena eto Madagasikara zany ohatra hoe mety misy eo amin'ny zato eo ny karazana vorona misy eto a Madagasikara satria maro karazany ny vorona misy eto Madagasikara tsy hita afatsy eto Madagasikara ihany ohatra hoe ny ankoay a, na ny vorona, misy koa ny hoe vorombe efa nisy taloha fa efa tsisy intsony amzao fa eto Madagasikara ihany no misy anazy taloha.